Ñaan yëláanţ pëbá ulilanul de. Ililan ngënú wuŋ rek ujooţal kabáandí, ililan áa ujooţal kabáandí. Ulilan yëláanţ koolan kaduliláa udeewu mëndiŋ këyëlan pëbá pul nasiyën baţí kabí yanku këcaţ, mënyëláanţ pëbá ulilan. Á ujooţal cí imuf mëneemande ko mufënáar këko ujooţal, mëncaţandun ñaan mufënáar këko ujooţal, mëndo akësidan mufënáar këko ujooţal, ŋal ayëţú do akësidan mufënáar këko ujooţal yoo. Á ngëlilan á ací mënka kayiro koo wí mëŋal wí dokëká këlilan mënká karetan këlilan, mënka ukáaru këlilan, mënká umoota këlilan, mënká bënim këlilan, mënká bapúunk këlilan, mënwaţ upaţ kacëmp këlilan. Wul wí wín wuŋ ţí ulilan ţí mënlilan.